<hesitation> Mahandro hanina aminà menaka tegna tsy haiko satria io zany no mba moramora aminay aty, de io koa anh mba hoe takatakatry ny fahefanao anh de sady hoe io mora ampiasaina, fa lay hafa tegna sy haiko si mampiasa ananjy.